<hesitation> Amin'ny lafiny raika piso tegna, piso longany tena tiàko, tiàko piso a satria raha ohatra zah mangasiaka de mipetapetaka amina akeo izy de mafana zaho de izy ko ma miambina volavo andragno a de itiavako kiva ndreka nefany a miamby tagnana magnaramaso tanana sady magnarabeko de samy tiàko zany zareo roy.